Tetku kua ngai gua ma loot kua ngai guo ma loot kpis kuo ma loot to kua rout pum o vep kua rout kngai nghai ngai. T kua senkrip ko a kom ta rgat kua nhar, to kua vokom a gidiel tokua va kla papat kam eharpm a gidiel kam nop e kua rout ge. Va vokom a gidiel ta lul ge. To nho nho nkngai to kvokong a ngousie to nama ses kum mie. Kua kol karo yim ka memhemmar memhem mar memhem mar to ka ye ta lul to kua pter kua ma kom ka ngaikam he. Kua pter a gidiel ta nop vako tkoka lul ge. Kokta lol akuruk kat. Kokta lol akuruk kua memhem mar memhem mar to kta pter rik kuo kua vut ka msun kuo to kua kousiem ko bkousiem to kua he. kua rout kngai ngai ngai ngai rum a mhe to kun mnaim o vep kpis korsang ka pgieng o vhoe o ngaiker kua go To kpet a ngousie kuon mang kua va kom ka ka ngaekam to kvokom te ai a gidel tnop to kua o! A ngousie ta ka hor ta kser a gidiel ther mi tu hak ei. Tokhe ngoma punpa kngai nangani. a kom nama ptum mor o a ho nama krong ngor o ngruak kngai tunve. A gidiel nama lul. Ngom ktua ngai mang a ho ta he. A ngousie ta nama seses mo karo yim. Ko ngiak hem mar he kvat kuo ma ilaro torock. Hai a gidiel nam her gi nop ko nama ptum a gidiel. Nang a ho to ka hor nama turang ngor he kam ptum a gidiel he kam loktua lul ei. Tokhe kua havai ma ngousie to edo ka hor ther mi serpak ngiak kael mang ilaro ni torok ruk o gidiel nak lul kan em ther gi rumkim hak. Ilo is kam kta vokom a gidiel ko ner kta lul lul lul nop. Ngiragia vokom ko ther gi ptum. Nang ila vot ka gi ngaikam to ila gi vot to nera vle le kngai kya. Ko ngiak keiviem o hi ngaro khek o ngiak komor ko yima ngai klol o tgoluk ku ma mhe to ngoma lol o hi ngaro khek ko ngama turang ngor he ngoma ya ei. Tokhe a ho a ngousie to edo ka hor ther mi serpak. Nangte ngiak ngai nang a kom a kom naka plum yin ngiaka kol ka hor kpter vat kuon kim a vot ka ngaikam va kvat ka msun kuon nera rum kim a gieied ei. Tokhe kua havai mang a ngousie to ka hor ta serpak.